बारिस के आवाज सूर संगत और पूर्वा नुमानित होकेछे। बारिस के लगतार पूर्वा नुमानित ध्वने हमनी के तंत्रके। प्रतिकियों के वी नियमित करेमे मदद करेछे हमरा। दिमाग ले बुद्ध धीमी धीमी आवाज के आदी हो जाएछे। बारिस के बुद्धों के आवाज हमार इंद्रियों के चुएछे एकर। से हमनी के स्वस्त महसूस होकेछे और अच्छा महसूस। होकेछे इहसे हमनी के एकर से जुड़ाव महसूस होकेछे।